Paburu do naftira be demngal majun ha tefugo nyamdu. Dum do juttina demngal majum to dum laari nyamdu, sai dum nanga nyamdu be demngal mai, dum dasa nyamdu mai nasta hunduko majum sai dum nyama dum haara.